<hesitation> Ny hanaovako azy an, raha ohatra hoe any ambony any ka hoe mbola tratran'ny masoandro, dia raha ohatra hoe manana fitaratra aho, na hoe ilay écran an'ilay telefaoniko an no andeha hotarafiko amin'ilay ilay masoandro. Izany hoe tonga aty amiko izany ilay masoandro an, izay olona mety hitako ary ambany ary dia tarafiko amin'ilay izy ahafahany mahita hoe eto aho fa raharahio.